Bandiraawo mi hinnima jamu mi wari do haa mi holla dun no woni umminta banduma golle wakkati fu a wulwina bawo a lotaake a tawai bandu maɗa fu e mabbitaake. Ta lotaake famaron fu kol fofirta.